Ma mi sun dë l'idea che mangé d'carn al e nurmal, l'uma sempre mangiala, cuindi a ie gnün prublema ën sta manera si